Yɔ <hesitation> íga búá <hesitation> ù nyo, ù nyo ìgbè gbèegbè màaké gbɔ màaké òwó ba mi ŋè, sò ukáklekle ɖɛ́ɛ́ fò dò uká ɔ̀wú úwaanì <hesitation> ògo nélèe ni zàrdɛ́ɛ bù nyo ówó bà bàni sú, mòole na bàáa bàni ìgozè úni bàzó fufù bɔ̀sì yɛnì ɖɛ́ɛ́ gbo màaké úni ɖàá banìi yá íga nyòo yá iku màaké zàyi nàáaa bì onyo ɖí kíle yá ɔti màaké bàáa fɛ máa bàniú náa bàni áwa ŋue bàáa fɛ úni ɖi ɔtiɖèé yá kíni ɛɛɖí màaké ù nàáá mi nyòo ìnɛ̀ lɔ plémú èlè sú <noise> go kíni i íɖì íga búá nyòo, ka àá banìì zarɖɛ̃ɛ̃ yá íga búá bù nyo sò ukáklekle ɖɛ́ɛ́ fò dò ukà ɔ̀ wúúwaanì.